هناك الكثير من الناس يستخدمون وسائل التواصل الإجتماعي لمتابعة الإخبار, لأنها توفر تحديثات سريعة ومباشرة, لكن بعضهم يفضل إستخدام التلفزيون أو قراءة الجرائد للحصول على معلوماته بشكل مفصل, وتحليل أعمق, كل وسيلة ولها مميزاتها, حسب تفضيلات الشخص نفسه.